Wor kuune wor gungatii wor kuune bisaan idu kubetaa bisaan manya marsee aminen lafsun gudaa qaba notii inamasun inama lila dhakaa bekuu aminen mara guda inaman wot ilalet.